غاح اغسل الغز أو التمن حتى يغوح النشأ الزيد منو ،وبعدين غاح احط الدست عالناغ واحط زيت قليل لا كثيغ ،وغاح اجي احط التمن ينقلي شوي ، احط الملح وبعدين الماي حتى يغلي وينشف ،اقوم احطو على ناغ هادي حتى يتهدى التمن مدة ربع ساعة